شوف أنا أجول لازم يكون توزان بين الإثنين، يعني النمو الإقتصادي مهم عشان الناس تعيش وتترزق، بس إذا ما حافظنا على البيئة شو الفايدة من هالفلوس كلها، إذا الأرظ ما تجدر تحتملنا، لازم الحكومات تشتغل على الإثنين مع بعظ تطور الإقتصاد والبيئة.